في الويكاند أنا شخصيا نحب نرقد باش نعوظ على تعب الأسبوع الكامل ونحب زادة نتلام أنا والعائلة وناكل وجبة كاملة متكاملة ونحكو فيها شنو صار في الأسبوع الكل نحبذ هذا نخرج مع صحابي خاصة تينبدا ليا برشا ما شفتهومش ونعملوا برشا جوة مع بعضنا، نحب آآ نمشو للسينما نتفرجوا في فيلم وأنا نحب بش نسافر لمدينة جديدة نستكشفها.